Sokkolaaji ɗii kaa, baggo ana hen, celbuɗo ana hen, tekkuɗo ana hen. <hesitation> ɗii e hono muuɗun. Ɗum nii ɗi murdata e muuɗun, e sikkoro ko waɗaa hen e lanɗan. Ko tawetee waɗaama hen. <hesitation> Banngal sokkolaa min mi anndaa ɗo mo'intee. Kaa ko ɓuri heewde fuu, ko mo'inaa faa tilii ɗun neɗɗo ɓuri yiide ɗo.